Ma enwu ne nyene ga sen asi nyene ga utu nẹ emo avɨ̃na mhe ẹbr ugom but nyene mo ga nwed but be mudono be enwu ma edɨ̃m wa oven ye nam nyene ga jen ani ga jen utu am je ie nyen.